عشان تركب اثاثك ا قرا تعليمات افهم كل خطوه بالتفصيل جهز الادوات واتاكد ان كل شى محتاجه عندك فحص الاجزاء يعني تاكد من كل القطع موجوده ابدا بالجزء الرئيسي بعدين ركب الجزء الاصغر وثبته زين بعد ما تخلص باستخدام البراغي والمسامير والفحص النهائي